Fariparito gny fomba ny tanà <noise> iray ao agnaty rano. <noise> Ahoa gny fomba fiaigna, ny asa ary ny fialam-bolin'ny olo any?